වියළි සමක් තියෙනවා නම් ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන එක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත්. මොකද වියළි සම <hesitation> දිගින් දිගටම <hesitation> ඒක වර්ධනය වුණොත් එහෙම ඔබ දැකලා ඇති <hesitation> කොරළ වගේ ඇති වෙනවා සමේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමා හොඳටම වතුර බොන එක. අපේ ඇඟ සජීවීව තියාගන්න, අපේ සම සජීවීව තියාගන්න ඇත්තටම ගොඩක් වතුර බොන එක වැදගත්. ඒවගේම අපි මොයිස්චරයිසර් එකක් ඒ කියන්නේ <hesitation> හමට <hesitation> තෙතමනය තියාගන්න ගැලපෙන ක්‍රීම් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන එකත් වැදගත්. එතකොට අපි දවසේ ස්නානය කරලා හෝ ඇඟ සෝදලා ඉවර වුණහම අපිට පුළුවන් ඒ ආලේපනයක් භාවිතා කරන්න. <hesitation> ඒවගේම <hesitation> අපි ඒ විදිහට සතියකට වරක් ඒවගේම ඇඟ ස්ක්‍රබ් කරලා ඒ වියළි සම, මැරුණු සම ඉවත් කරලා ඊට පස්සේ හොඳට ඒ ක්‍රීම් ආලේප කරලා ඒ විදිහට පවත්ව ගත්තොත් ඇත්තටම වියළි සම ගොඩක් දුරට අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන්. වියළි සම කියන එක ඇත්තටම නැති වෙන දෙයක් නෙමේ. ගොඩාක් වියළි සම තියන අයගේ ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් පාලනය කරන එක තමයි. ඉතින් ඒක නිසා අර අපේ ආහාර රටාවන්, ජලය පානය කිරීම්, <hesitation> අපි බාහිරින් ආලේප කරන දේවල් ඒවා හරි විදිහට කරොත් වියළි සම පාලනය කරගන්න අපිට පුළුවන්.